<hesitation> > Miankina amin'ny tsirairay ny hoe inona ny zavatra tena mila fantarina momba ny olona iray alohan'ny hanambadiana azy fa, amin'ny ankapobeny aloha ilaina ny mahafantatra ny tetiaran'ilay olona, izany hoe iza ny razambeny, avy aiza? Sanatria manko misy rohim-pihavanana dia tsy mety. Eo ihany koa ny toepahasalaman'ilay olona: salama tsara ve izy, sao dia hoe momba? Tsy hoe manakana ny fanambadiana akory fa ilaina fantarina izany zavatra izany alohan'ny hidirana ao anatiny. Dia <hesitation> > eo ihany koa ny finoana. Iny moa mandritra ny fifamofoana eny dia tokony efa fantampantatra ihany, dia <hesitation> > amin'ny Malagasy moa misy ny atao hoe fizahan-toetra. Mandritra io fizahan-toetra io izany no ahafantampataranao sy hanadihadianao hoe manao ahoana tokoa ity olona miaraka amiko ity: olona tsara vadiana ve, sa olona mety hampidi-kizo? Dia anatin'izay zavatra izay an no no hirosoana na tsia avy eo amin'ny fanambadiana.